Tuu olõnõs, koh ma tüütä, aga ma võtnuq vast üteh kohviraha, telefoni ja või-ollaq jälki määntsegi võiuleevä vai midägi säänest.